nyiɓɓe annal wakkatije e kulle e ɓe ngiɗi waɗugo taccel e nder shudi ngollirɗi. Noy an nyamana na a nyamata, min ni minyamata ngam mi annda ɗume taccengel waɗira.